<hesitation> Iny ndraiky malô, miankina amin'ny resaka <hesitation> farim-pagnagna fô ,fô ny fagniriagna zao le sakafo oh ,akeo sakafo dia ny lamba koa manaja ny théme, koa ny ôlô jiaby, dia le ohatry oe magnano: costard ,velon-drirana ambany, dia magnano pozy zay mety, fa lay resaka hanigna teo lo zay, zaho somary tiatia haniny iny zagny no mbô tiako, atao fondrofondro hely, avy akeo mbô tsara amin'izay fotôagna zegny, mbô miavaka hely amn'ilay fo hanigna andavan'andro zagny le hoagniny amin'io fotôagna